<noise> Elo dume sundima dow ɗe ɗo defira, gasstove non, nanga hite, kuran na indoctanstove. <noise> Inde fu gonda mi gollitira gasstove, kan ɓura niyam.